أتحدث مع نفسي في الماضي عشان أقدر أغير جرارات-قرارات خطأ أنا أخدتها، قرارات غلط. وأواجه نفسي، وأقدر أني أصلح هذي القرارات في الحاظر والمستقبل.